Panaa kotaq chee' nkib'an kotaq kisuq' porque are' wila nkib'an kotaq kimaloj are' ahpa nwii' kotaq kik'un y después nkikapam nkiye'ra kotaq kiwa' pan kichii' y reh are' nikiroopana kotaq chikop reh kiasja'la